Kuaxa ki da conservar cost <hesitation> bre no no kó, nió kuxa'a xa'a kuechi xa nguá, té kuxa kuña tonó nravi xhixa ñá kuinañá xhinixí.